Uu uoy tesko galgka ayru, uoy makada niko, uoy marea niko, <noise> tesko log angissi gon ayru, <hesitation> in gon ken ayruli.